Uma isiksusõ luumisõl om mälol suur tähtsüs selle et uma mäloh sa hoiat <hesitation> mälehtüisi hindä minevigu kotsilõ, hindä kunagiidsi tundidõ kotsilõ ja kõik taa om väega ololinõ osa sinost kui isiksusõst.